Kitsõq mängväq külh koolnut. Esiki ku nä komistasõq vai midägi säänest, sis nä viskasõq pikäle ja jalaq lätväq kangõs. Ma ei tiiäki, kuis taa naid täpsehe avitas. Või-ollaq määnegi <hesitation> kiskja arvanuq, et tä om koolnuq ja lääsiq määntegi liikva as'a perrä hoobiski.